"Aɗe anndi faa hannde, nokkuuje lobbe ñaanduɗe, giƴa. <hesitation> a yiyaayi fay hannde nokku oo welii sanne." <hesitation> so eɗen keddi yaadude tan, aya en ñaman belɗi ka.